Ohatra zah koa fa nanoro hagnigny tagnaty lapoaly zagny, izy koa fa koa fa mirekitry, <hesitation> ny raha aleky hanasako lapoaly amzay na izy rokotiko amin'ny sotro na paille de fer de miaraka amin'ny liquide vaisselle, zagny fogna fa mahafaka azy.